Binatang yang bosok nian kak telegu. Nah telegu kak tadi kak dayi kentot e tu, tu la ngape banyak wong men betemu dengan telegu kak ye lemak la larai daripada berorosan ngan te telegu kak, karne awak e la bosok dem tu ye la ngigit pulek, dayi ye bosok kak tadi dayi kentot ye kak tadi men baj kene baju kak tu dak ilang jadi becapak baju, amen toboh tetelan ngen kentot ye kak tadi e pacak mati pulek, dem tu <hesitation> dayi model itu dak katek yang bani dengen telegu kak, dayi bukan pulek cuman dayi ini mak wawak e tadi mau kentot e tadi, dayi ma dimane bae telegu kak liwat pasti bosok gale bosok gale seoma- oma, men telegu masok uma uma becapak men telegu kene baju baju becapak, kadang men telegu mati galak wong doson nyebut ye tu telegu kan galak mati kene ayo masok ke ayo jadi telegu anyot. Tu lah jadi ye telegu kak la bosok dem tu <hesitation> la entah dak katek pulek manpaatnye dak tau pulek namek gunek ini kak telegu kak. Ye tu men la anyot wong manik nan dak jadi mandik, wong bihek nan dak tau bihek, dem tu wong nak minom dayi ayo itu dak tau nak masak e, jadi lame proses e ontok tel ayo e kak pacak dipakai lagi. Tu la ngape telegu kak dak se selaen ye bosok wong la luat pulek nyingok e.